Telefaony ndraiky edy kara- karazanana tele regny izy fa madiniky hely misy le android ii de misy le fôza le telefaony bolitiny kely regny de touche de am' telefaony io afahanignao magnantso ôlo izy kô tany misy reseau.